Aýem sivida da diez vi'i'ye can saxaañi da satapegueu'a asa'aso paxaguenaxaqui cha'ye nvi' dam eda n'onatac da na qompi ca'ai na lma'pi nache qoýota ca taýa qoýqta ca taýa nache huo'o ne'na qanqattac hualoq nacheda da sa sivi' da ñapaxaguenaxac qalaxaye ñitoueta'ac da sivida so diez vi'i'yi nache saxaañi ana paxaguenaxaqui

Huo'o na shiguiacpi da saishet da nlo na caipi, huaaca qataq cos nam saishet nam hueta'a na adma'

Huo'oi soua iataqta ñoxonnataqa' oonolec so le'enaxat pioqlalaxat Messi na roqshe qataq ye mashe qaica Diego Maradona nache naua na iataqta ñoxonnataqa' qanmeteta'alo naxa ra qaimeta'ape ra huetalec ye'eye na'ashaqa'

'Aja' nam sallaxanecpi maye huo'o ana nnotaxaqui da iuenaique nam ýaýaten da iamaquingui aca notaxaqui nache n'pacauec n'pacauga nam souaqta'a Qom

ñem ramaxasoxotac nataxala ilotaguee na shixahuapii naxa da saqpoc aca na choxoracpi ñac saxanaxa da huo o' da choxon nataxanaxa na carac lataheraei cam aca ntahunacte ena choxoracpi

se so nvique'e lo'o da ñaman da ñaxayaxatega nache eso l'naxat roliston che so qayoctegue'e da l'ma'a qa ra huo da semetetac na nmegnec television nache huo ra nallectavec na lachaxat .

hua'a ayiem ýatacta sayocpita da ceraxa naxa chaye na'vi ne ena latom na nache aye miate nara aýem oración na soyiom aýem ýamahuaca aca ca paxaguenaxaqui ca caýem sapinaguet ena alo' nache sibiloxom nagara sague ca aca cam eca nerenaxac

Yi 'ima' huo'o na ýiuodhuapi lache taýa que'eca alhua l-lla cha'aye huo'o dam luenaxanaxa da ilalec cam eca yioqchigui lo'onanatac cha'aye da hueta'a yi lma' da qaica ca no'onatac nache huo'o da lachoxoyic huo'o de'eda nqouaxa ýataqta nuenaxanaxa lta'adaic

Ra huo'o aca aiom nache sanem aca iate'e ra iaiamaxat cha'aye sauotaique ra nnoxosheguem aca ima'

Nagui da huo'o na... da huo'o na nhuenaxanaxa da huo'o da nhuenaxanaxa nache nmeetexa't na shiyaxauapi qalaxaye sa ishet da yi'oqchigui aca'aca anom cha'aye ayem da huo'o aca'aca iuaxashe 'aja' lqo' huo'o ca l-lla yalamaxat nache ayem ñaqtaxane' cam eca sauotaique da ayem yanem cam eca seuetaique nataq'en nache ñimene' camaye nache huo'o cam eca seuetaique nache yi'oq aja' camaye yache aca iuaxashe nache cam iuenec ayem ianem can eca ñi imenaxaua.

Nam ñaqpioleq da lashaxaq eye imaa' nache huoo da canallechegue da chaq neguet ca sihet da onaxaic cam loxonataq loxonec aluaa' iotaqta iaiamaqchichiguiñe cam ianeq nache nache eca ca caisheten

Nam shiýaxauapi huo'o na sallaxanecpi qataq huo'o na choxodaqpi qaq ne'ena sallaxanecpi da ila'a que'eca choxodaq nache huo'o naxa da itauan cam eca choxodaq cha'aye que'eca choxodaq huo'o naxa da datoxootac nmittapigui nam mashe qaisaxauec da huo'o ca illec nache ýache idouo cha'aye iuen

Na naqteguec uetañegue na qom da huoo ñe cohienexa auochaxahua Coienapexa da yayamaxteq na calcataxaq l'taa ietaqta iyayamaxtapi nache laqtaxanaxaco na naa' da datataie ca llalaqpi